די סיבה פארוואס <hesitation> קאוינס האבן אזאלכע שטריכן ביי די עק איז ווייל אמאליגע צייטן האט מען עס געמאכט מיט טייערע אזוי ווי אדער זילבער אדער גאלד און אזוי האט מען געקענט וויסן אויב א מענטש האט נישט אראפגענומען א שטיקל פון די זילבער אדער גאלד, <hesitation> היינטיגע טעג האבן נאר די גרעסערע אזוי ווי האלבע דאללער אדער קוואדערס האבן נאך די שטריכן.